"Comme quella vòtta che ei fæto unna çeña in stile 'tardo Setteçento', bellin che classe". "Ti te l'arregòrdi?". "E comme no! M'ea missa o vestî de sæa bleu, che l'ò deuviou solo quella vòtta". "E e quagge into piato sensa sarsa!". "Bellin che angoscia!". "Che rie!". "E za".